रूस ऊ मौसम बहुत विविध निच, हुजु ईद विशाल देश तौ। जवा अलग-अलग जलवायु क्षेत्र निच, जवा मुख्य रूपस चार मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं। सर्दियाँ, दिसंबर ईस फरवरी तंग, तापमान आमतौर माइनस डिग्री टैन सेलसियस बीस डिग्री सेलसियस निच, जवा जनवरी ऊ माइनस तीस डिग्री सेलसियस तंग गिरेच। वसंत, मार्च स <noise> मईस तंग निच, तापमान धीरे-धीरे बढ़ेच पेड़ पौधे हरे भरे हाचिद। ग्रीष्म, जून ईस अगस्त तंग निच, तापमान बौधि निच वर्षा ली बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान उन्नीस डिग्री सेलसियस तंग पहुँचेद। शरद, सितंबर ईस नवंबर तंग निच, धीरे धीरे मौसमु तापमान कम हाचिद, पेड़ पौधे पीला रंग शवीग हाचिद। निंगानु ध्यान रखेन्नौ जरुरी तच जवाऊ मौसम भिन्न भिन्न ली हाचिद, निंगानु यात्रा लान्नौ क्षेत्र ली औबल खीम ज्ञयाच।